Bon, kpɛɛmʊrʊlǝtǝ wɔɔ, lóo co akpaŋ <hesitation> kpɛɛmʊrʊlǝtǝ lǝŋ lɔ sǝǝ. Kɨto wɔɔ wǝ loo loo loo ɖo kɨ nyi mɨ ŋ fɨ kpɛɛmʊrʊ. Donc ŋlǝ arɛɛpǝ pɨ láa tɛŋ pɨ lǝŋ ri wǝpilikpǝ. <hesitation> Tusa <hesitation> niarǝ ke wɔɔ lǝ́ǝ pɨlɨ wǝ́ lóo co wǝkpaŋkpǝ. Tuwe a la tɛŋ wǝ́ ŋ na ka nia lë dierǝ ŋ na tɛŋ ko wɔɔ, la wɔ enyipǝ rɛ lemi la nyarʊ alo la wɔ nɨ kɨkpǝŋkǝ. Olóo koru a nia kɨ pɨ wʊ nyi amaa alo kɨ pɨ lɔ nyi pɨ fɨ pɨ pwɛyɩ. Kɨto niarǝ wɔɔ, loo poŋ.